Kodi ya'axi kiivaaj ka kaajna dita te ya'axi xe'edina daaxiinaxi ko'o ndaayi daaxi'inuxi te kuxi in ndiuutia'a suaa ku ja yaaxika ndi'i ndivichón daachi'io yu una a infregado te daake'enaxi ja kaajde'eñuuna a kaadi'inina xi suaa ku ja yaaxika vaa kuee chi'io comida kodi ja yaachi ku indivichun inndiuutia'a yaachini jiani xeedenáa nu io la'a ja ka'ajndo tniina la'a cilantrona a la'a na ku ja xe'ena jiani ku ja xeedi'inina.